ما نوع الموسيقي الذي تفضله، ولماذا تحبه؟ الموسيقى عندنا لها طابع خاص، خاصة الطرب البدوي، اللي يعبر عن حياتنا وأيامنا، وتحس فيها الحزن والفرح معًا الألحان البدوية تجمع بين الحروف والكلمات، وتلامس القلب، وتحكي قصص عن الصحراء والكرم والمواقف اللتي مرّت على الأجداد وكل لحن، سواء كان بطيء أو سريع، يذكّرك بجلسات السهر حول النار، ودفا القلوب في الليالي الباردة